<hesitation> Raha amiko manokana aloha ie, manova ny fandrahoan-tsakafo mihitsy ny fampiasana ny sira vaingana eo amin'ny toeran'ny sira vovony, ny fataonay aty alohany zany a raha vao hoe mampiasa sira vaingana de amin'ny laoka misy roniny, de ny sira vovony moa zany mazava ho azy hoe amin'ny laoka ritra na koa hoe amin'ny lasary.